Näütüses nokkeläjäq ommaq sääntseq, kiä eläseq suurõmba osa elost täütsä ütsindä. Nä tegeleseq umaette, vällä arvat poigumisõ aol. Ja sama om ka jääkahrõga, kiä ka õnnõ poigõ kasvatamisõ aol ommaq üteh või-ollaq, aga muul aol näile miildüs ütsindä ringi kävvüq.